Ena, haman pea tarih- haman pea tarih ere. Son enit <noise> kame nit o haman ti nasah ke kato dinit. Nakei re an boak ona, a kui dianit. Koba son enit e hahaman o nit, mei an boak punouh, haman tena re. Na haman mes guo rang ire. Poat eno katsi kui nin naka, no haman ne nakei re kui haboak mao tse kui hakap mao, eyouh. Ba poat eno hahaman oma, mei tuan. <hesitation> Tena, yo kain haman okot e mangin guna. Nu yo kain haman ire bae no kame mai youh to toae teno. Koma son sigan eno, no nakatuun, no ken kui ni nasah ke mangin kui nomo. Koba to <hesitation> hetaguh tin nakatuun as, ke nate haobot dinit, yi nikei re tuan takui on. Yo haman pea tena. Mei a mes naka ka tutu ona, ka mangin kato dianit, poat enit kame dio kain haman ire. Nika haobot e takui oria. Yo haman pea tarih.